பாகிஸ்தானில் நான்கு பருவங்கள் கொண்ட. மிதமான காலநிலை உள்ளது கடலோரம் மற்றும். சிந்து நதி சமவெளிகள் வெப்பமாகவும் வறண்டதாகவும். இருக்கும் மேலும் வடக்கு மலைப்பகுதிகள் மற்றும். இமயமலைகள் குளிர்ச்சியாக இருப்பதால் வானிலை. பிராந்தியத்தின் அடிப்படையில் மாறுபடும்.